أكيد نزرع حاجة سهلة كيف البطاطا، خيار <hesitation> طماطم نغرزة في الأرض ونسجيها بنظام، ونتناسج وجت لها ونتناسجها وجت الحصاد ان نعمل -نعمل فيها باش نطلع أحلى محصول باش يبقي عندي محصول واجد نجدر_نجدر نتعايش معاه، كيف نخدمة ؟كيف ناخد المحصول؟